Jar Bangladeshinen kun ishinen kalmatia, viazia, mahamria, sima, foni, midani, damma, tendea, workia, viazi tamua, sambusa, sukuma wikia, mrenda, manavua, cabage, foni, watarmelon, won tan dudu ishia hinyaati. Amminen yaani sagale ishin dib ete fet sagale midan akii biryania kan fa wontan wot gurte akan nyaati jar kun.